اني ما اعرف اسبح بس اعرف ايي- اني اركب الدراجة و تعلمت اركب الدراجة لمن كنت ب اث- ثمنتعش من عمري و استغرق وقتي تقريبا خمسة ايام لحد ما اني تعلمتها.